Ny paikadin'ny rameva any an-tany efitra zany a mba ho velona, de rehefa le sendra mahita rano iny izy a, de misotro rano be, de ao anaty kibony iny manko a misy ohatry ny afaka itahirizana an'iny rano iny fa tsy tena levony tanteraka izany iny rano iny, de <hesitation> rehefa tonga any an-tany efitra amin'izay izy any amin'ilay tsy misy rano a, de iny le <hesitation> tahiry ao anatin'ny kibony fotsiny de efa mampahavelombelona azy.